الإعتذار بشكل صحيح مو خطوة مهمة في بناء علاقات قوية ومتينة مع الاخرين عشان تعتذر صادق وفعال في بعض الخطوات اللي تساعدك أول شي يكون صريح وواضح و لازم تكون صريح وواضح في الاعتذار ولا تستخدم كلمات مبهمة او تجنب الموضوع قل مثلًا أنا أسف على اللي صار أو اعتذرإذا كنت جرحتك بكلامي أو تصرفي.